Nakininu yu'unu ku dua ñna ñu te xaxi xa ñandu fresku yuñunu fuku, xaxi ñu ñi <hesitation> hakda wiñinu ñuñunu <hesitation> xa nakininu ñuñunu nxu ku xaku, to xa nxu xentiunu, nxu xentiunu.